Kuklaisil pidi olõma, laanõkuklaisil tuu asi, et määnegi kuninganna juhatas kõikõ suurt, kõkkõ suurt kuklasõrahvast, säänest kuklasõpesäkunda ja nä kuigimuudu kullõsõq tuu kuninganna sis ja, ja süütväq tedä ja. Nii tä käü.